استخدم بلأغلب وسائل التواصل اأجتماعي حتى اعرف الأخبار بس ب-م- حتى اتأكد انو المصدر موثوق استخدم التلفزيون و خاصتا القنوات العالمية و القنوات الي تنطينا مصادر اتكون موثوقة ف ايي- استخدم - استخدمهم ثنيناتهم صح.